mìŋ yaà nyuʋŋ bɔwɔ, mìŋ yaà nyuùŋ bɔwɔ, sɔ̀ɔ̀ àŋ kuwa ɗɔɔɛ̀ àŋ naŋ kòmò Dayà, ɗɔɔɛ̀ àŋ naŋ kòmò wo Dayà, ɗɔɔ lii miàŋ manaŋ. Sɛɛ ɗɔɔ lii hnàŋ, mìŋ dene a dèè wèè jɔ̀àim nyàŋ, miàŋ bi dene a dèè wèè miàŋ bi, ka kà ka kà ka kȧ maame yàwi jɔ̀àim nyàŋ, ɗɔɔɛ̀ àŋ naŋ kòmò Dayà lɛ, ɗɔɔ bi mìŋ manaŋ wa.